Argelia pegua retako kuareta jae oyea retano arabe, vere vere jare franceses jae jokua jaereta omboete jaereta itradicion jaeko musika, chavi jare arquitectura islamica jae jokua kua reta jae ma ome supereta jare ma guɨvia kavi reta jare jae kuareta jae kua jaereta jokova